Kôa andeha sambolay hitsaka ranomasina, voalohany alohaka raha homanigny fo sy ny saigna, eo zay raha misy de atrehigna fa na zany na tsy zany magnano tous les moyens no ahafaha hoe mitondra bouet de sa- sauvetage de sakafo, rano.